Ja chasen na chunda ba chunda ba ya sen chujni thia baya sena chujni cha'na juga sana chje jine thi see bang'i jina'a tjuna jina thethancha ntha je ntha ya na jaña tjian thi chujni bajian nixin nchi chunda baya sen chujni chane basañe nicjan nane ixin jiña tjian chujni yaa jinaa tjigu tji a ya na ja chuntha baseñe nixin ya nchi tjia thi chujni jina tjaba.